Kuta weefo bii matɔka biregi n ani se'em n ŋwana: Fu san tukera bii bã'ara kuta weefo ta paɛ zɛsɛka ti fu yeti fu ze'ele la, la sum mɛ ti fu gurɛ bii fu nɛ bireki la ti ka ta'am ze'ele. Fu san ta le paara la zi'an ti daaŋɔ bɔna bini, magesɛ wuu nɛra n boi fu niŋan ti fu ka te'ele nyɛ e gee ti la dɛna la fu yeti fu ŋmɛ e mɛ, la sum mɛ ti fu nɛ loore bireki la bii fu gurɛ kuta weefo bireki la, la fu ta'am ze'ele.